Oimeko mbaemɨmba reta ɨ rupi oikovavi, mbaetɨ jevaeño, kua karumbe reta öime ɨ rupigua, öimevi mboireta, öimevi teyuguaju, ani iguana jei superetava, öimevi guirareta ɨ rupi oeka jembiurava, erei mbaetɨ oiko jokoropi